يوم nokela Dega fayia bluoe lago wida gon Awie ose hala kir soka feiwe. Awie deagid hosan koshoba soka fien Awie edan goni aman korki goo hosan a batara hosan goura. Wida en Dega faya menga bangoe aba ayilae fa man ter semarka feiwe man nahari, shorty taka kess keno, aba fa man aman aman korki goue naketan nae fa gouri munaie: ilahi iron aman korki ya angosan eago tawali aman korki unga gelba wedio man Ede toe